yòò úŋoni àlɔ úni nàá mi jɔ̀ ɖuɖuù. Ùŋonì nàá mi jɔ̀ ɖuɖu gbèele, gbèele, gbèeleè. Ùŋonì àlɔ ùŋoní tè bì oko ɖo ùŋoni à bì, okoɖo. Ù nàáa koɖo ùŋle éɖi kòkò kòkò. Úni sú ùŋonì tà jɔ̀ ú na ta <hesitation> kò kò òkò à nàáa to ínabi ùŋle éɖí. Á nàáa bàni ikle maaké ú nà jɔ ùŋle à nàáa bàni, à nàáa nɔ ɔnɔ le màaké ná sɔ̀nì ɔkɔ ìŋle. Á nááa trɛ́ɛ le màaké ùɲle nàáa nùaɔwɛ gúgúú, ú nàa mù ìkpèsì nélèe, ú náa mù ni à ƒlɔ ɖo lóó blɛ̀ɛ ni àá bánìi ikle gúgú, úni sú úŋoni àlɔ.